Ny fomba fifandraisan'ny samy bibikely ohatran'ny vitsika aloha zao rehefa mahita raha mamimamy latsaka eny izy dia miaraka mivorivory amin'iny aby izy reo mianankavy a miaraka mihinana ny raha mamy igny aby dia eo no ahafantarako fa eo no fifandraisan'izy ireo.